Ñiiƴcirgel ñiiƴcata huunde haa ɗaata, ko huunde nde lelnete ni woni ɗum rewne e dow he, wonno ne murliɗi. Aɗa- aɗa wirgina e dow he, aɗa nawa aɗa artira, noon noon haa ɗaata. Wayno gerte ni, sa joɗɗini gerte a rewni he laabi keewɗi ɗaatan.